Ñy fanava ñy sôsy vinegrety: -Atao aminy ñy salady, afaky atao aminy ñy itivan-teña azy, afaky ataon-teña somary madirodiro, afaky ataon-teña somary mamimamy, ñy fanava ñazy :tampatampahy ñy tongolo aminy ñy fitiavan-teña ñazy, afaky atao lavalava, boribory, manifitify, bakeo aily vinegr'eñy añatiny finga saloboky, asia poavra, sira, menaky ;ajobo ao tongolo oñy enga ho masaky.